Se aikua kiraiko tembiu oyeapɨ yave jare oyia yave ikavitako yandeva, erei jokua se mbaetɨ aikua kiraitakova, erei jaetava jaeko soo oipotata oyɨ kavi yau, jayave ikavita yande, kutiguiko kiraiko jokua mbarandu va mbaetɨ aikua